हमन ला मैक्सीकन का है नही पता है तो हमन इटालियन से काम चला ले। तेन इटालियन खा लेब मिलतिस तो खा लेतेन मगर सोचे के पड़तीस का खिलाही। ओ साथे खातीस तो हमन खा तेन नही तो ओ जग ले चले जातेंन।